Biasa kalu katong su abis kulia bagini, pasti orang-orang tanya, <hesitation> nona karja dimana, lalu kalu orang su tanya itu sudah pulang deng rasa-rasa mo ambel tali lah gantong diri sa, kebetulan kota ambon nih akang taong kamareng akang ada hebo deng gantong diri to, tapi katong berpikir lai tuangalla orang tatua su kasi kaluar kepeng banya-banya itu lah gantong diri lah sudah mati, mati itu balom tentu maso surga lai, pasti maso neraka lah tuangalla siksa katong sampe yah jadi yah hidup nih toh balom kuliah selesai dong su tanya, balom-balom abis kulia lai? Lah kalu su selesai kulia dong sumulai tanya karja dimana. Tapi beta mo carita tentang pekerjaan yang ideal, basudara beta abis kulia itu beta sempat memang ada karja-karja lai to jadi yah buru pabrik, katong karja-karja serabutan, buru pabrik ini tau roti lestari tuh kaseng, katong biasa tuh katong pake sip-sip beta biasa ambel sip malam karna pagi tuh beta tidor dolo to istirahat kasi <hesitation> kasi bale tenaga, jadi biasa beta pung sip itu siang, jadi siang jam dua blas itu beta karja sampe dengan jam lapan malam, lapan malam itu pulang karna beta aktivis tulen lai biasa pulang tuh beta seng diruma. Beta pigi di sekret dolo, biasa to senior- senior ini dong makang puji deng junior, sok-sok, sok-sok kawal materi lah sok-sok kasi solusi lah, padahal percintaan sa ada ancor nih yah tapi yah senior nih to kalu junior panggel katong tetap siap-siap sah, karna biasa kalu aktivis itu siap sedia seng siap harus siap, jadi kalu su pulang-pulang karja bagitu karna dolo nih beta kan seng pacaran to jadi abis kulia beta yah pengalaman hidop to karja-karja sabarang dolo katong di pabrik biking <hesitation> pabrik roti lalu su itu bale ka sekret diskusi deng ana-ana la biasa pulang jam satu jam dua pulang itu lah suda istirahat, tapi makin kesini makin kesini beta rasa pekerjaan itu akang bukan memberatkane beta nih kalu karja beta mencintai pekerjaan itu, tapi beta rasa oh suda waktunya beta harus ke pekerjaan yang laen, lalu sudah dari situ beta langsung ka <noise> <hesitation> karna beta orangnya lapangan nih beta suka kaya mendampingi-mendampingi korban bagitu, beta kasi diri di sala satu lsm jadi kalu ada korban bagitu beta biasa dampingi, tapi dalam pekerjaan ini sekalipun tidak digaji tapi beta rasa kepuasan sendiri. Bapa kami basudara kalu katong bantu orang itu to, akang memang seng ada dong bilang apa-apa tu uang, tapi seng kalu katong lia orang dong pung aer mata tumpa, dong berdoa, dong bergumul deng dong pung pergumulan, lalu ketika dong ada masala, lalu katong bantu untuk advokasi akang, lalu akang terselesaikan, itu akang pung kepuasan sandiri, bukan soal materi tapi kehidupan itu yang biking katong tuh <hesitation> kaya ku-kuat, kaya bersemangat. Jadi beta carita satu kasuse, beta seng bilang orangnya jadi itu beta masi awal-awal yah beta ada deng ibu ote pattysatu to, jadi antua bilang wulan ini ada korban nih deng ma ote katong dampingi, jadi pas katong dampingi bagitu to, lalu dia ini masi anak-anak sio basudarae, bet <hesitation> beta pas dia crita dia pung kronologi toh, beta pung bulu nyawa nih akang tabadiri, beta seng bisa membayangkan kalu beta ada diposisi ana itu, sio dia tahang saki, dia tahang malu, dia dia masi ana-ana tapi dia dilecehkan, persetubuhan anak, basudara dong membayangkan saja ini bukan sakali ini dua kali, iya jadi waktu dia crita dia kronologi to. Dia itu dilakukan pelecehan oleh salah satu dia pung om sandiri, bayangkan biasa memang kasus kekerasan atau pelecehan ini rata-rata pelakunya orang terdekat, dia pung om sandiri basudarae, om yang dia percaya bisa tolong dia bisa lindungi dia ternyata bajingan, penjahat kelamin basudara, jadi dia crita itu to beta deng ma ote aer mata tumpa, lalu katong dia bilang dia stop suda lah katong dua polo dia, mulai dari situ katong mulai bicara akang, akang pung beso katong hubungkan dia deng dinas, katong hubungkan dia deng polda, lalu katong su mulai biking laporan, <noise> jadi laporan itu seng lama, jadi pas diminta kronologinya, lalu lalu, jadi pas diminta kronologinya polda tuh akang gerak cepat, langsung dia visum, langsung laporan, langsung pemanggilan. Pemanggilan pertama akang tua bangka tuh dia seng datang, kedua seng datang, ketiga seng datang, ke ampa seng datang, sampe seng tau pokonya dia skarang dpo su satu taong labe, tapi yah mo bagimana to biasa relasi kuasa itu akang terjadi, apalagi korban nih cuma masyarakat biasa, jadi ini jadi catatan par katong pemerinta jua musti lia hal-hal bagini to, orang-orang yang punya relasi kuasa itu dong bisa. Biking hal iko dong suka tanpa tau ada hukum yang mengatur dong. Jadi beta bale lai, jadi dalam pekerjaan ini ketika katong advokasi, <noise> memang katong seng digaji tapi kepuasan, kenikmatan itu yang beta rasa, jadi kalu skarang-skarang karja lai yang dapa uang kaya, rasa bagimanae, kaya hati? Memang katong dapa uang bisa-bisa makang sadap, bisa bali pakiang-pakiang, tapi kepuasan hati tuh katong seng dapa dari katong pung pekerjaan ini, seng sama deng katong tenga-tenga malam, pigi masi stei di polda, pagi pagi hari lai su pi jemput korban, akang beda akang punya hati tuh beda, jadi menurut beta pekerjaan ideal itu bukan soal materi tapi soal bagimana katong punya jiwa itu akang menyatu, katong punya hati itu akang bisa mencintai pekerjaan itue, percuma dapa uang tapi katong seng sayang seng cinta pekerjaan itu nanti jua katong karja akang deng stenga-stenga. Tapi kalu katong betul-betul mencintai pekerjaan itu <noise> katong lakukan akang deng sepenuh hati, itu saja yang dari beta.